Eey won colli mbaawɗi ñeemtinde kala dille walla ciikaali ko ɗi nani. Ɗi mbaɗta ɗum ko mbele reentinde, mbele reentaade ñaameede. Ɗi- ɗi mbaya wana kañƴi ko noon, waya ko hono huunde woni noon ni.